Ha, nihaniko farany teo zay any koahy. Nihina zao dite miaraky amy bokoboko, fe tsy niketrehiko raha io, fa nihinako amin'ny mpamarotsy mberegny avao. Fe somary sarotsarotsy ty viliny.